إذا صديقك عنده مشكلة في النوم، نقوله جرب تقنيات الاسترخاء، كيما التنفس العميق أو القراءة قبل النوم. حاول تخلق جو مريح في الغرفة، وتجنب الأكل الثقيل قبل النوم. يمكن تضع موسيقى هادئة أو عطور مريحة. بالصبر، الأمور تتحسن.